I grille pain draiky edy e, izy i tsy fandrahoagna mofo fô fagnagnagna mofo de avake de mahatonga agnanjy ho lasa mikaretoka, de <hesitation> fagnanaovanjare agnanjy alainjare, silasilahinjare bôko môfo, de <hesitation> ampidirinjare agnatiny aka, de kaofa atsatoky zegny raha io, de kaofa mafagna izy de kara <hesitation> mis <hesitation> mitsamboàtra zay izy i zegny mi- misaoty hely zay o de fa paré izy aminjay fotoagna zay.